वेतन पर बातचीत कनू कुणे। हमथे कई चीजो ध्यान रखण चैंद। अनुसंधान कन चैंद। उद्योग मानक जानकारी प्राप्त कन चैंद। कम्पनी मानक वेतन संरचना मानक पता कन चैंद। अपडू कोशल आधार पर वेतन तय कन चैंद। अपडू कौशल अनुभव अछू से समझाण चैंद। उपलब्धि असफलताओं थै। साझा कन चैंद। आदि